بو بایسکل څو مهمې برخې لري: چوکاټ د بایسکل څرخونه د بایسکل پایډلونه، د بایسکل زنځیر او همدارنګه د بایسکل هنډل یا د لاس نیول ځای، چه د کنترول د پاره استفاده کیږي، او یاهم زنځیر او پاډلونه د یو ګیرته د بل ګیرته د تبدیلولو په خاطر استفاده کیږي.